Miin kam emi sooda ñaaminnda to lewru fuu, mi sooda ñaaminnda nde gootel, nden boo emi wara bana ujineeje capanɗe jowi yahgo ujineeje cappanɗe joweeɗiɗi, to mi yahii soodugo.